Iŋga sufur eŋg kosone layta wo ndok, ŋgal sufor oŋg kosona layta kosobo. Ri no nɟok nɟok yekuu wooko. Dee na ko, dee na koo kə oso nan ŋgas fur nan, ile kə toondo koso koolo. Mun riisi təray ŋge təri bee moŋg kasara təta ɟoromba mək uutu. Mono ordobəro woo mun amar ra naa na ɲa woo batan mun ra kaw kaʃan gay mutiri ri. Woo muu kornɟoo kornɟo naaŋgəy ɲiku utu cuudu mun. Mun kanɟe kanɟe kaw khalas ŋgal sufurna ayma kosade cokom cokom cokom maanane. Dee keyi ye analas leena yaawogu maʃin ndə dof fi gariɲ ba.